Gny aspirateur amizay koa izy io, natao handiova tragno. Gny machine à laver natao handiova hanasà lamba, gny lave vaisselle natao hanasà lovia na handiova lovia, gny aspirateur amizay koa natao handiova tragno. Misy vovoky misy loto misy potipotindraha latsadatsaky amy gny tany amy gny- amy gny tany amy lavaranga igny da aspirateur igny mitroky anazy fa tsy mamafa amy kofafa sasy tegna, trofin'igny aby avao gny raha rehetra, mandeha courant mazava hoazy igny da trofiny da vita. Madio gny trano.